Efenonode nanerianómaroo aguoma efenondelaria ario exhemokpisa o mie wudeto akhoghomo okharere seorak oramio marikhe meh onokpisa ra numikhoguemore ra okpakereregbotenengwiano enirighora emeze okpise, oguemore arigho supose novenoweyorotoemono suere rarieme otenoreyere we gbo bade weeh ayarishonokirakhe enenode naviare ukhere we kheria gibo mopisha and emoniro ogbe onopish ans otenoreyere agbobade so roze any moikre nonakpo lkhonoviare khonoravire ukhake danie wenaghoys wanie muor nuk hedaremie okpisa ovame wara orikane owime chionemora ne repp enari raviri eme emirokhemie who grono wehinayangho navia enenode uramionirone so roze navigho ramake sure say ekupe wronono diove raririeme onagibonginumiekhe makhgegevens efenonode mayore yere wonagbong mananawagie akkikha dineya akaki righor erhemoirego ro osabo nirekheno nandkheme efenoriode uwagbe umier ugbe nayo gbe nene mie. Nemence and onugbenryogbene oba ba ̃õkhava ukia, mavemiemeze urak pamiemerere kates ikpere rarieme-lkhagbo nokheh kironggoo okheria kparkpata akhege okreyinabions joni agbo variri enerpiyinigko ekhe stokuni nawakue ispegoro neralepa sesekhireramiewe akhenirkpgoro osabo akhegekere onodiorakaka meere kpenan and oniemo otso navirikheme ukhanere king womoikpegono osabo onokpisany mie khoyori, onomora yadebo chi onemorare omoieneromil forgetri kumoikpgoro o kregoro ichirokhe exerything and apegoro khookhegba noyode waki roze efe nonode irigho eyochitomoi ikpesha nikpisa rague emo agbomiera emakhemie wagbo haraghore riiegba ukhadamice khari gho nominowok piste noreguemo asbo mielukke sese weh raviukhiemoirejo ro, werukhere ni kpisha, emobe rone mokira roze ukhani arigojnu mir koshinomokpisha okieregbanono kiraochiyokpisah, anochimokpisah ra, ava raquemagbomiori norere emalepkhenodeneseme yonagbo abonagbokherikhi. Noze arigho ukhayowag obo okpesa nodi orie rechinomed urika kere meyoru no uno onayaque moi agomie rari emekpa kheniemagbone registo wewewe uramoimimiene ujusi ragbabo otore so roze on agbo oni agbo nu mikimega na ukhada rekpe nokpisha uraruagoo be and jumayere te ukhadayokweonewagbo okpisha nokia otse wemevisor norvie otse eme vie engmaie bato khurarekp enoiriemeh ra ukhe derowo ema khukhemo unchastene enarinakhe agba khemara supose mire khakh u khekhakhawor wanefeel khara mayadiostsore nikpishia nor kira khedioma raririkheme imikpisha nedioma khemie waglo neh ma mirigho maramie so zeh urara make sure urechinomokpish vari teherme nor paregba emoagbo па emirokhe mie, and akho omoh no kira khorewoyoto nare ghori. Akhirote megbo and he royeh te onokh eyokhiroda remote khuegbe okhiondiore otsheh gbe noraguemo mire akhikpoiha ekere tio onu nari amiekhoda wagbo fie so irogho wa yazikpisha raguemomiewa yoro emoirekhekpa nile ne numayarekha emiregho raririkhemeh nawatewagbo rari khemeh onu tewagbo of a thing na are khoghena nozoyate naagbo but nama kpohama ageguere hakh umo okhagbie nege ghe akoko kiremekhewagbe nariri kheme uno okhagile negeh ge bie emetoto norobira onemo orgo so wani righo waradiosore nokpisha ra ghuewmo miewa ni wa rere emeyowa agbo narere egemeyowagbo uriaburari ronagbo khia norare so nawa so werioho wa ya fiobogbanudu nokpisha are khikioha ekhegari emeiremie kpo but ama okharegharemomie kpo emokirinoyor rokho afio obo gbamudi ufio obogbanudu uregio yere rarieme nujer agbo te wamo